Oli babé néni ucaméné éfaaŋ éraaj négool; aw béjook éraaj yayu gaŋéni, nuŋa yo ubang to négol yayu taan ucaméén mé imbi éfaŋi, nuŋéés mutégum ma léhiléhi nak utéék naraaj yayu miin ufaaŋ yo jaraam étiiŋ taan ucaméén mé, ñé nukaat mé étéék yayu. Olibabé mé inja ufang mé éraaj négool.